पोर्तुगालाक लिस्बोच्या संत अँतोनीचे फेस्ट मोठा धोबाज्या। मोणोयतत पसकांचो काळ सुरुवात जायाचे आधी कार्नावाल। करतात ईस्टराक फोलार दे पासकोआ म्होंळलो घो। उनो खातात पोतुगीज लोक एकठाण नाचून गाउनां जातात। हे जाऊन आसा पोर्तुगालाक सोरोबांतले तोडे सोरोबांत।